Voalony aloha miomagna signy fagnahy fo fao hiatrika raha mafy avakeo kao miomagna aminy resaka fitovagna sy ny sakafi karakaranjegny